Tsy maresaka any agnao ty niany e, asa nagnino agnao io? Marary moa agnao sa vignitra? Ino moa nampavignitra anao akany? Anao niany nomena hanina de mbola sy nihinana, zao resahana mbola sy mizaka mi! Ino loatra, nagnino loatra, ino loatra?